एयू तो आंगळिया रा नक होवल कटना चाहीजे लोग कई करे कि जिकी सेविंग ब्लेड हु नक काटे जिके हु आंगळिया भी कट सके। इन वास्ते आजकल मार्केट में अलग अलग नेल कटर आइरा आपणा वणा हु नक कटना चाहीजे। और नक ज्यादा गहराई हु नी कटना चाहीजे ताकि नक पचा वद सकै <hesitation> नक गहराई हु कटने पर कट लग सकै <noise> इनरे वास्ते ध्यान हु कटना चाहीजे।